नीदरलैंड म बड़ा बड़ा बिल्डिंग हवे जे हर बहुते सुंदर दिखथे। जेकर पास पैसा होही वही वहा जा सकत हवे।